<noise> yaaah, maro sakafo, ko ny resaka haniny maro ilay tiagna, ary le tiagna zay <hesitation> mahatonga zaho tia azy matetiky lafolafo vidy zay, ary tsy, tsy dia mandeha amin'ny vava matetika, zay no mahatonga azy ôhatry zao: pizza oh, tacos regny zany iraignà saka-sakafo ankafizina, fa izy ilay vidiny zegny somary ambônimbôgny, de mahalana oaniny.